<hesitation> kwanza kabisa, harusi yaboha, ni ira harusi, ya baina ya vantu vaviri, au vantu vave vamema sana, ikava harusi vindudi. lakini yaani, <hesitation> ambayo harusi yazingatia sheria joosi, ja kidini, au jaa- jakitamaduni jiisu jetuishi, chiingi kii, harusi mpaka ive yaboha, yotakiwa ive na muziki, <hesitation> vantu vaa vantu va- vaseye mawazo wafurahie che kwamba vone, na ni mfano we gua. nakonane vasinga voranga, <hesitation> vanotanga usaihi harusi yaboha, halafu kii chingi nanu kii chingi che nokooma harusi ye yaboha, kuve na vantu kuve na chakurya chaa mwerre, <hesitation> kure na vintu vyoosi vii harusi vii vibohe.